Yaitita tembiupe <noise> jeeta uruku, amogue <noise> oiporu acelga oyojo <noise> licuadorape jokogui ipuere, ta yamona pasta reta ndie jeengatuvi oyapovi <noise> kua tembiu jare <noise> omopora yandeve tembiureta.